حابب-حابب الاستزادة فالمال مفيش اي مشكلة كدا كدا الوئت بيخلص هيجي وأته ويخلص ف و المال برضو هيخلص مفيش مشكلة بس استمتع بالوأت اللي انا موجود فيه مع المال اممم معرفش هل هيبئا في حياة تانيه ولا لا بس استريح بالمال طول منا